<noise> Laha mbô azo atao aloha ny manao natoraly am fangalà hevitsy sy am fanampa hevitsy; da aleo avao gny manao natoraly. Hafa avao!